بصفتي بطل خارق مكلف بحماية الأرض من الغزو الفضائي بستخدم مجموعة من القوى والأساليب, أول شي لازم أعرف أكثر عنهم، بجمع أكابر العلماء في العالم ونفهم نقاط ضعفهم ونصنع أجهزة تقدر تواجههم, بس لازم لازم أهم شي نكون صف واحد ونواجه التحدي كلنا مع بعض.